Moom itamit du nàmpal doom bum jurut <noise> du nàmpal doom bum jurut. Mun na nekk ñaar, beneen doom ñow, mu ñów nàmpal si, dem fori ñów nàmpal si. Bu nàmpalsee doom ba njëkk a daw, fekkee jurut ko, bu ñówee du ko nàmpal. Lu weenam yi lakk lakk du ko nàmpal. Doomam lay dem seeti mu nàmpal ko. Nag itamit noonu, doomom bum jurut du ko nàmpal, mem weenam yi lakk na lakk na du ko nàmpal. Bu doom, beneen doomom bi nag bu ko nar a bëtt daf koy wéq du ko nàmpal. Béy béy du dem si nag pour nàmpu, bëy tamit du dem si nag pour nàmpu mem buñ bokkee benn palaas sax munuñoo nàmpalante munuñoo nàmpalante. Muy sax munuñoo nàmpalante. Waaw seen jooyin yi nekkul benn. Xar bokkutak béy mem buñ bokkee benn palaas seen doom yi bokk benn palaas bam béy bi bu ñówee, bu yuuxoo doomu béyam moo koo wuyu waaye doomu xar bi du wuyu. Xar mi bu ñowee, bu yuuxoo doomi xar bi moo koo wuyu waaye doomu béy bi du ko wuyu, nag itamit disaanti.